Ngach- nga ch'itse kjo t'ae tsubare xuta xi ña'atse nga t'ki nima nga xungajo ku kjo xan ijin nunga kuinga nga ja kinunga kjia b'ejun nguinisin'e niskindi nguinisi'e xuta kuinga nde kuacha ma nichjen xka'a xka ya in tsa yaxka yaxuntjio ngat'a nga t'ae tsubare niskindi ku nde kuacha tsubare ch'itse kui kjua nga kuitse tki ña'ajni jin nga xuta nimajni jíin tanga kuacha ña'ajni ngata nga tikja najmí jma mindajni tsa tki'e jmi ngat'a ni'i bitjatiujni ndifa ngat'a jatjindae nanguijni kuinga nga kuacha na'are baporúu ngu baporu ña'are nguinisin'eya ngatunya tsjaeya ijin nguinde nguitsjenya ijin ngatun ñajunya ku kuacha ma ichiichi tjuba'ere ja kui chi'in Kui ch'itsekua kui nga nde ma nik'i nguxachi tjin xi nda bakinre ku tsanga xatíji mandaya ja kjua'ñutjinre nga chjine tki manguijuní jaska kui tsa niskindi tsa xuta changa ja k'ia chjine tki tji manguiju k'ia jma tjian clinika tanga ja najmí tkijí tsujni xuta kikjua nga tki nima tse ña'ajni